मैं अगर मालिक रहुँ, अउ कोई आके मोके बोलहि की खाना बढ़िया नही है, तो मैं ओकर से माफी माँगहु अउ बोलहु होगईस तै गुस्सा मत कर- अगला बार तोके अउ अच्छा खाना मिलहि। ले तोर पैसा वापस अउ अगली बार तोके जब अउ बढ़िया खाना मिलहि तब तोर से पैसा लेहु।